Enyi, eva, etat, ena, ekyɔ, ecii, tcmva, dont, kyɔra, okop, kop, ne nyi, kop ne va, kop ne tat, kop ne na, kop ne kyɔ, kop ne cii, kop ne ɔmva, kop ne tɔndat, kop ne kyɔra, koiva, koiva ne nyi, koiva ne va, koiva ne tat, koivane na, koiva ne kyɔ, koiva na cii, koiva no tɔmva, koiva no dondat, koiva no kyɔra, koitat, koitat ne nyi, koitat ne va, koitat ne tat n nyi, koitat ne va, koitat ne tat, koitat ne na, koitat ne kyɔ, koitat ne cii, koitat ne tɔmva, koitat ne tɔndat, koitat ne kyɔra kai na, koina, koina ne nyi, koina ne va, koive koi na ne tat, koina ne va, koina ne kyɔ, koine ne cii, koina ne tɔmva, koina no dɔndat, koina ne kyɔra, koikyɔ ne nyi, koikyɔ ne va, koi kyɔ ne tat, koikyɔ ne na, koiyɔ ne kyɔ, koikyɔ e cii, koikyɔ ne tɔm va, koikyɔ ne tɔndat, koikyɔ No n no kyɔra, koici, koici ne nyi, koice ne va, koici ne tat, koici neva, koici ne kyo, koici ne cii, koicine tɔmva, koici ne tɔndat, koici ne kyɔra, ko tɔmva, ko tɔm va ne nyi, ko tɔmva ne va, kotɔmva ne dondat tat, ko tɔmva ne na. ko tomva kyɔ, kotɔmva ne cii, kotɔmva ne tɔmva, ko tɔmva ne tøndat, kotɔmva ne kyɔ ra, ko todat, kotɔmva me kyɔ ra, ko todat, ko tomva ne kyɔ ra, ko todat ko tɔmdat ne nyi, ko tɔndat ne va, ko tɔnda ne tat, ko tondat ne na, ko tɔndat ne kyɔ, ko tɔmva, ko tcntɔndat no tɔndat, ko tɔndt ne kyɔra